परिवार के खाना बनौ दी समय स्वाद अर स्वास्थ्य को बराबर रखने के, आप ताजे फल, सब्ज़ियाँ अर पूरे अनाज का उपयोग कर सकदा। तेल कम इस्तेमाल करा, और मसाले संतुलित रूप सी डाला। पत्तेदार सब्ज़ियाँ, दाल, अर प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करा, ताकि स्वाद भी बने रहु और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहु।